د ایتوپیا په خوړو کې «انجرا» خورا شهرت لري، چې د تَف د زړي یا تخم نه جوړه شوې ډوډۍ ده. د دوی خوراکونه لکه «دورو وات» یو مسالې‌دار چرګ دی، او «شیرو» یو ډول دال خوراک دی. ایتوپیایي پخلی د مرچ، زیرې، زنجبیل او مسالې سره ډېر پیاوړی خوند لري.